Yuo ngəla yogənay ngamu ngwə talla yuo mənna kəra, yatal gə kəra ngwə duguay ngamma welamu yedəna yecie kanaw kəra ngwə akəal anfanie dabu, acəal die ngala dabu, amma gəka naw kəraya, halla ngo diengə yau yajay yecie ji ganayayu guəro wanə yecieji gə duguay nga’ ngəla, kəra yuo gaka fəra mare ngagu gərə gaka sakandare ngagu ngwə dole nənagu fay da anfanie ngə akula ngundan ‘a, die fay da ngə akula mundum fayda kada halla ngo diengə yau yecie ji gani yue guəro, wanə duguay gə gaka nau diengə duguay gə gəfinaw gə ngəla, amma yəcəa guay ga kanaw kəra ngə gəka nauya, wal monti ngə gollow ya, kəra ngamu allo gəka naw ya, kəra monti ngə gamunə yugo acəal die alli dabu hall gaka sakan dare ngagu gəte kol dugo yau yəcəbu lugu ngwə dolero yəce nangə au gətəgə kakadə go ma gu gətə gənaw diewu ngwə, lugu cie dan go wudur ngana ‘a ga au gannay kakadu yuoguəro nangə gu gan amma welamnngə yedəna cuəlyu gacəanəga wal gəka kəra ngwə akaya, duno duno duno guəro nan nganu gəte ngwə nəcəar nanin du amma yu go da faw yan tuna nigadan bom ngadan gwa kəra alli ga wanə waka’a yəcəagu wanə waka, damu kanaw kanaw ga yaməndə mangadanaw damedə yu, manga danaw jətəyo wali ngamu mungɔ ruəja dan her mbaga halla yagannay kaca kaca. Assalan maro macenaw kanaw kira ngwa yakaya ngwə gananu, gananu gananu, gərə nanie naka aji nganu gəte ngwə nəcəar nəla najju e, ngwə nəce al’am die gədəy gəa kəra hə kəra naharami kal, kəra gamu arabi kal nacogudo gaka ngwə fayda anagu, halla lugu ngə nə kəkəra ngwə yəcəanəga basoni dɛcieyo, ajingə lugu yace bagoni yuo naga guəro gua ngwə gəjay ‘a cobay ran gəa gəjay agoya ngə lugu an daraja nganu nal fawga, ka kəra alla gyen acəal anfan’ kada, gə ka naw ya, kira ngamunarami au gəka na monti ‘a guaro akay ga guaya guəro au gəka naw kəra allo he, yao lugu nace kira allongwə auwal gan gyen aka kira monti a’ gədo lamgu manie mballaw faw ngəa, halla go gajay yacie ji gagu dengu yajui yacie ji gagu yuəguəro gaka kira yangə gəga goka ya lugu ngwə naka kira yangwə kwata kwata aga aka dieya rə ngəndu, kira acəal anfaniga kanau kira kira ngamu monti ayyu, kira ngamu arabiyyayu ngawo afafanin akual ngawa faydan ‘akual ga lugu goni kabcəana ayrə decie, yuo yu gawo ngala gaka kira ndaco guəro goga gəte gə numoguə, gaka kira allogyen humugu ngəra gəga gətego, gakə kira nahawami gyen humugu gəga gətegu, ngawo dan na acəal fayda ga, yagənay wucəayguau halla wuka kuru duguay yuganu. Kira gədə gəjinaw mallum gədə gari munaw faw, donay hall yace yəka guəro akay gunarayya ngaə kəra hall acəal anfani dabu, ancəl anfani dabu ngə, na dənay hienja, ngwə lugun gə naka kura hienga ngərə lugun naka kəra hien akual lugun naka kəraya diengə hiennaya, yacie humu agu gəro yacie gəga gətayya, nda humu bəla ada tal ngwə gəga gətayya, ga afigu ero diengə gaka kira yangə, dien kira akualja guəro nieji ya akual jaga, nduguro aka kire yagənay ngamu ngənay kanaw kira go, kanau kira nahara mi go ka naw kira ngamu hiemb allo ngamu gaka kəra alləgyen nənaga fayda duniya rə layraco gaka kira nahara mi gyen yuo duniya nəna gual fayda, yuo naharami gyen gəka gwə gundau arabi gyen gə ka alay ga day kira kana wgərə kira jaura acəal fayda ga mannaw məkalaw wela muna gərə, wedemu ye ka kire gədə mannawal anfani ga dan lugungə naka kəry yu lugu naka kəra kongai gajay ga guəro gəte ya rə ngəndu, lugu ngə nuka kəra an kangai ngwə nafugu luguran yu na fugu naharami nganay, kangai ngwə ganda fure kangai ngəwə gafugu luguran gəteya gul lugun nakay kəra yu lugungə nama kərayu kayai ngamu ngə gan’a ngudu jama’a yu guro gəteya. Lugungə naka kəra angwə kagmain də kangal ngana alli, lungu naka kəraya gəka gurrə gəka kangə gagu gəra gəa dəngə gafugu guəro gəka ngəndu ngəndu akualja yarə ngandu, yuo yu ga wate kəra acəal fayda dubu ga duguay yaganaygyen kanaw ajaguay kanaw nganay denay wura, ngə yaji yura yu ga nganay nganay gə wanə yaka yudug wallu gərə yə kana gə nganay cie, lugungə wanə naka yarə ngəndugyen a cəabu gurrə nan ko kari gərə nan nəka kira die alli dəngə anagu fayda ‘a duniya rə layra co diengə naa dun akul ja yaba diengə nata danna kwata kwata akualja, assalan maro akualja day dəngə dugudo langə acəlya gabo atəal gabu gərə nəka gərə lugu ngə akay ganja gyen nətəal hujjan gərə nəka, hujjan nəka, hujjan naka ngwə nan dan gyan fayda bətənay gyen fayda gu yuoyu ga day jama’a ngamu gə halla yuo go lugungə naka kəra yangə kwata kwata kaguə gurrə gəta ganja, kagu hiembe mungə anie gagu ya sai lugungə naka kira lugungə naka kəra mu guəro halla gal guiwo diengagu guəro gəta guiwi, anganaw som kagu ngamu ngə hall hə fudə mana lugun hamay tdem jungə kəlau nganu guəro nal ngwə nəjan maga kada mu guro nəwi h amay təlam gwə nəka telam ngə nawi najue ngwə na gəjau, njicie dauyay yu ate yaku kannau yu yall ngwə kəlaw nganay nuwiya ada wute kərə acəal annfani dumu ga nduguəro aka.

Wate damu mukanaw allo yangwə damu mu kanaw kəra allo ga dam ma gwə nəkay gamu ya gərə məkanaw kəra allo kawaidi ngamu cieyyu, laha dari cieyyay, day dam mugo mukanow diengə məlay nawal hala ngamu cie monti ngwə nəkay gamuray ga dənay cie nganay yani ganay ga yakalli yuro daramu amma lugungə hujjan na yakugan ngwə nanie atal nə gəra nika damuru wutaga manie mucebunaw kakadu ngamu gəre məkanaw kawa idi ngamu cieyyu, lahadiri ngamu cieyyu assamawie cieyyu mucəabunow gərə mu ka naw məkaynaw dəbel am gaka kərə yaŋwə duniya gaka kora yan gwə fayda ndu guəro lugu dumu gwə naka kəra yangwə lugu fungura gaka kəra yangwə narə dabbaco ngayə gəte nawu ləman ngamu hangamuco ngwə gətega, məkanaw kəragədə nduguəro nəkə gərə nəlay kuru hata ngamu hə kəra hala gau kimi wolongaw kiemi ga kay yangwo die fungəra ga day ndu guəro acebu gakada naka kəra gaji namuru a kay gagugyen akay gagu ya gyen gəteal welagu yəka namu gamandu lahdan gagu kawa idi gaguay gəga gəka ngwə dafi gəka gəkay you yagnay gaga gagu ngwə naya ku gagu gərə naja aka gyen gəja gan grə nəka amma lugu na ka kəra. Gaka kəra yangwə kaguə ngamu hiembe mu gəta ganya hall lugu ngə nal fude ngwə saide kamay telan ya gwə kəlau ngagu awieya saide gal gətudie kai gal gutu de kəm guəro sai gacədan gə təlam ngada ja haman ye dəmi goya, hama kanuri goya ga saide gəcəada də tdam gada ga gaka yangə kin cəadan ya mare, gakaya galu gam duniya ya yu kwata kwata kumbuə gətəal gayagu guəro gəta talyiya, yuo wate gəkanjye rə mujuwa muguuwa yəman yagwə ga ndugudo aka kəra gaka kəra ngwə lugəkay bəla, lu gəkay bəla gərə gəkay minie he, gəka kəra yangwə kagu ngagu hiembə guəro gəta gayya ga day ndugudo akay fudu akalgu gərə kay fudungə duniya akual gə, duniya naji kagu guəra yanu a waya de ciey, kaga hiembe yugudo, aji mbal faw kagu gulu gan dugu akuallay saide gan’a komita ga galu gakay duniya ya wə kwata kwata waya yunguəra gəta gaya.